Livi lo <hesitation> na nka nduyu naá kuuso ye ja'nu nkaso, ndee nka naá te livi jnɨso ye nduyu naá sostiene sostiene nka nda'a lajniso a te nda'a kua'aso á janiso ye martiyu naá gana te yejui'no.